أول شي أفتح متجر التطبيقات على هاتفتش وسوي كان <hesitation> جوجل بلاي أو أبل أستور، بعدين أبحث عن البرنامج اللي تبيه بإستخدام شريط البحث ثم تطلع لك النتيجة أضغط على تثبيته، وتحميل وأنتطر لغاية ما ينتهي التحميل، بعدين أفتح البرنامج وإستخدمه.